चिकन पकोड़ो ते सबसे पहली हमुन चिकन ते साफ़ कौर दयोंड अर वेते नमक मिर्ची अर दही मा थोड़ा मैरीनेट कोरी ते वेते साइड मा धौर दयोंड फिर वेगा बाद हमुन योक पैन मा त्योल गरम कोरी ते अदरक लहसुन अर प्याज ढाई ते वेते भूट ल्योनड अर वेगा बाद हमुन अपा चिकन ते वख उन ढाल दयोंड अर वेते पके ल्योनड अच्छा से।